Kuxhi nre kú iin- iin yukú kan xhikó uj <hesitation> hojá de dios té xuan kú njan ké kunundú no'a kutiondé kuninondó ja né andoté iihó yukú kuii kuchí já ke kunondó.